<hesitation> איך ווייס נישט אויב ס'איז מיין פלאץ צו וויסן אויב ס'איז א פראבלעם אדער נישט אז יונגע מענטשן ווילן נישט האבן קיין קינדער, <hesitation> איך האלט אז איינער וואס ער וויל נישט האבן קיין קינדער - זאל נישט האבן קיין קינדער ווייל ס'גייט נישט זיין גוט פאר די קינדער. <hesitation> אבער אויב צו ס'איז א פראבלעם אז זיי ווילן נישט - ס'קען זיין אז ווען זיי גייען זיין אביסל עלטער וועלן זיי יא וועלן